स्वतंत्र हो शब्द चिट्टा जाल्यार माका आपले सगळे स्वतंत्र्य सैनिक याद येता। जे आमचे खातिर झगडों आपले बलिदान देल्ले। स्वतंत्र्य मोंचें इतलो पैशे कांवपाचो कि पैशांचें बिना आमका फुचे सोडूनक जाएंना हे मका याद येता।